L’India per esempiu ë njeri te vendet më importanti a livellu culturali çë kemi te jeta, atje u le per esempiu <hesitation> gjithë la filosofia orientali çë edhe sot kleu pranë imp…importata thomi shtu in occidente, kur per esempi una bujëm yoga e gjithë këto shurbise ato jan pratiche çë lehen in India migliaia di anni fa.